B'aje'laj ma' patal kikuxtal wa ma' yan a' a' b'a'ax tan awa'likten tecnología yan ki yan yan kuya' yantal to'on a' pektzil ik' yok'lal patal ki- kiwojetej tulakal b'a'ax.